Be zak ibanma guꞌnnstsiꞌndma ic̲h̲ë guꞌn yu lo na. Naꞌ degilxkabná xnená zakuxi, lo diꞌltsa giend selular, telebisión ota internet ota kwalkier guꞌn yu lo na, naꞌ xne zak ibanma, kon dele yu guꞌn gowma kon gunu zak ibanma, xka uban minngol bokla xta nika bët c̲h̲apda minn, nika c̲h̲aknanda minn bekwaꞌn c̲h̲ak lo gitslyu, saꞌnda lo na lo yu ic̲h̲ë guꞌn ki kwalkier guꞌn nap xnusa c̲h̲aknanma gan bekwaꞌn c̲h̲ak. Naꞌ xka nak degilxkabná saꞌnda diꞌltsa inabdiꞌdzma tib lo minndoꞌ zolila lëꞌ minndoꞌ ineꞌ gakdo lo uyelana minndoꞌ tipta lëꞌ minndoꞌ c̲h̲uꞌnnstsiꞌn guꞌn yu lo na, zolila inë minndoꞌ gakda ibanma ota kwalkier minn zak xka ineꞌ, ber saꞌnda naꞌ xneꞌ zaku, nika dele nc̲h̲oꞌbdoꞌ yud c̲h̲uꞌnn ic̲h̲ë gunuma, lo lë'ma mban lo gitslyu tiemb c̲h̲eꞌn c̲h̲uꞌnn gunu yudma tipa.